أنا من عشاق القراءة وهوايتى المفضلة عشان كدا بقرأ ح- تقريبا من خمسة وعشرين إلى ثلاثين كتاب في السنة، أحب أستكشف مواضيع جديدة أتعلم أشياء مختلفة، وإذا أحسب الكتب اللى قرأتها خلال حياتى أعتقد العدد يقارب ثلاثمية إلى أربعمية كتاب تقريبا هذا إذا ما كانوا أكثر، عشان القراءة بتعطينى فرصة للتوسع في المعرفة وتعزز الخيال وهذا شيء أستمتع فيه جدا.